To mi laba obon nmada nhaye okwo nu wuge mbo oza bogyi wolaba owo lo moto agna w ge aba kunu she bo gna wo ge aba kunu woye wa gyi mina gyi zoho gna wo ge wo to gyi minagyin shewo bo fa towa gyi minagyn kwa zhn muto wo bo lo hai wo lo wa gye mwto wobe waloi wagye kwo ku zhni asiri bayi oza owa beyan ofa wange wofa bye sapan nge ogbma kwo kwa zhi mwa sai wo bo be wa bye yan osa kwo ladiya wo be ayayi banu wa bu ba nuwa oza jen oza jen walo wola ba walo wa snu bo manai nnayi kwo gyi ya omi mito bo dna nkwo ge nbabwa beyi nmi gyi mida ayi mi ge mibe ma zhi beiyi ama she ma bebe Mibe migye obo mi shi mi su nbeye ye kwo nnai jon aba ho bo ho yan sho to ho bo nnufi dna ha gya hayiho ge bo ho shirin ya she do ho dna awobo kwa dami ho nge boyi ge loya hoto kpelo halo haye ha gye bomanayi ho bwahoyan kwo abo mu begye nabayi nho balo ho bwa bo manayi hobo lo oza woga hoyan ho balo ho za wo bmaho zhin nyan yi ho ba laba aboho tobo nufi dna wo bo nukwo labwa ho awge oboyi kwonu kwala sni ho chinu zhin boboyi kwoni zhin she kwoya a nbo bowu lonu nnabayi ka zhin kwo lonu, ha gye kwo lonu ha gwode nge ohakalanuton shekwo nabo zhn kwo kwo zhn lonu so okwwo nu zhn obolonho ba zhn kwo ohotobo kwo nufi dna ama gye hola lokosa kwa aba agyi yan cha cha cha hagye cho da ho bwa yayin kwona toge nwaha lai okwoni zhi yigyi yi zhn kwonu bayani abolo ana balo ho bwa yan lon nkwoto wuloge ndamawayin hagye habwa nsowo kiyi to bwayan nda bon Yan zha zha yanu hala ba hagye hoto bwakwo ndna bon hagye ha bwa kwo nsoki kwo hobo gyn hanufin nyeleye age ha bwa yan nkwonu ho bwa yan zhi ho bwa to hoyanu nsha kwa gna ge nnayi hoba bwa kwon, ka ba hota dna che lo hawa heyi hoye kwo hobo lo schod nu ge hoho za admission bwa to ge ndamuwai to ge n woha lai hagye hola school bwa ogye aboyi pya banu ba dna lo hagye ha bwaba abo mwabegyelo kwo tnu tnu nu kwo knibeyi na nho ha bwa kwo, kwo ezanu wa tuuho tnu-tnu kwo knibenu kwa zhn ho bagye abeyi pye banu bamwabega nhoshekwo bami wagaho ba kuma ayangi pya bani shekwo nu gaho nabayi agye holalo oboyi kwonu toboige nshakwoyi nu hotami ha zhi buyi kwo nu nhoyi yin bawai ge kwo wu bnuge nho bogna kpe zhn nu don shekwo nugy kuba zhn lona azhi n buyi ochenu zhn boho hage boho nwiho agye shekwalo nge ohonuba gna kpe zhn kwalo nhoyipyei ohonutoga kpe zhn, honu to gna kpe zhn da zam hoto gna kpe zhn da zan a za lo nba yelolo lonu amma ba to bwa lonu amo oho bo nshe kwo chige kwo ba zhn wyi lonu